<noise> Hakyiri ingasiba na- na inganina abandu abe family, abandu be family ghukowa ndeke. Baka bakakuha obuholho, babandu abaghukendisyabya nabu, <hesitation> mwamalhwa paka nibandu benyu. Mwamakolhakyi nibandu benyu, naye abandu bekyihugho abanyoni abathukasanga ithwamakulha, ghukabya wabilhwa nayu, ighunasi esaha syosisyosi akakusigha isyanzire erikania naghu, sasa salisasanza erikolha ebindu naghu. Neryo hakyiri ingabya nabana bethu, abana bethu abo ngabanzire kutsibu namama wayi ngamwanzire kutsibu, ebindu ebiringangebyu.